Kalu ngom gena kalu sou nyabo se nyabo ge ene kene, brati ngom sou pake ake sahu, ake sahu ge ngom oro ino coma oro dapa moi, rasi nyabo ge ngom so butu tora pake ake sahu se dapa